Jicipiŋʊrʊrǝ bikiyǝ wǝǝ, lóo toŋ pɨ le kpii na mɛŋwǝ rɨ tuwǝ we lǝ mǝrǝ. Oturu vǝ́ nɨŋ a ya láa ŋʊrʊ wǝǝ, nyuŋkpǝ we wɨ kpii rɨ gaviyǝ we oturu ya wɨ láa siɛrɩ ya wɨ láa siɛrɩ ya wɨ láa siɛrɩ oturu ya wɨ lóo kuŋ mɛŋwǝ wɨ ŋ mɨ ŋʊrʊ rɨ feeyǝ we lo oŋuŋkǝ.